بھائی دیکھو، شادی ایک لائف ٹائم کا رشتہ ہے، تو اس کو بِنا جانے پہچانے پھنسنا نہیں۔ شادی سے پہلے کیا کیا ضروری کرنا ہے بولے تو، سوچ اور ویلیوز دیکھنا، سامنے والے کی اس کا نیچر، بیہیوئر دیکھنا، فائنانشل سٹیبلیٹی دیکھنا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھنا، فیملی کا نیچر کیسا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہوتی یا نہیں ہوتی دیکھنا۔ پھر اس کے ساتھ میں اس کا ہیلتھ، غصہ کو کیسا کنٹرول کر رہا وہ دیکھنا، اور اس کے ساتھ بچوں کی کیا سوچیں دیکھنا۔ اس کی ٹرسٹ، لائلٹی کیا ہے، انڈیپنڈنس کیا ہے، اس کا ڈیسیشن میکنگ کی سٹیبلیٹی کیا ہے، اور مذاق کرتا تو کیسے کرتا، اور سہ سکتا یا نہیں سہ سکتا۔ تو شادی کرنے سے پہلے بہت سارے چیزاں دیکھنا پڑتا۔ یہ جو میں بولا بیسک سٹیپس، اگر آپ کا سب پورا میچ ہو رہا آپ کے حساب سے تو آرام سے شادی کر لو، رکھے چھپا دو، خلاص۔